El númiru ochu lo llevu siempri comu l'inhinitu, un númiru místicu, primitivu. Lo avemus gastau dendi siempri en sin echal-mus cuenta d'ellu. Enos serretis pa caminal siempri lo llevamus comu algu huera delo normal. A, güenu, i tamién el ochu de setiembri qu'es el Día d'Estremaúra i se celebra paquí mu cerca, en Gualupi. Güenu, enantis era un celebramientu más puebreru peru essa es otra estoria.